Karazana kintana sy planeta haiko: <hesitation> mars, venus, saturne, jupiter, <hesitation> planete terre, <hesitation> kintana fitarikandro, boira silaky, boira mitôndro, boira maty.